Pi rispunniri a sta dumanna s'avissi a essiri veru priparatu 'n capu la scienza e la canuscenza di lu munnu comu cuncettu fisicu. Sacciu li la barrera curallina è na cosa mpurtanti pi l'ecu sistema marinu, pirchì regula la vita di lu mari ma puru chidda di supra la terra. Lu prublema, è simmai, chi l'omu chistu nun lu capisci e fa chiddu chi ci cunveni senza pinsari a li danni chi po fari pi la so comunità.